Amy resaky teknôlojia koa zashy, isika zao manko de efa mivoatra eh, io raha maro io de efa miankin-doha ame teknôlozia aby, fa izy fosigny zashy mba tokotry haitegna mandanjalanja anazy fa sy raha da hoe <hesitation> tontolo andrognao zashy da ho lagnignao amin'io aby fa misy fotoa agnao da magnano anazy eky shy ka, ohatra zashy hagniansika aniza mianatra ame oniversite agnao, ilaignao avao koa ny mampiasa solo- solosaina na ordinateur ka, satria agnao sy afaky magnaraky fiagnara raha sy mampiasa an'igny, anefa kosa sy voatery hiankin-doha amin'igny loatra agnao fa mba <hesitation> misy raha afaka hagniagnao avao koa ohatry hoe mamaky boky a koa agnao ka, sy voatery hiankin-doha ame io a koa zagny facebook toa, facebook zashy ilaigna izy koa fa mba raha sara zashy ny halay aminazy hoe magnety emploi du temps ohatry fandaharam-potoa zashy, e vaovao fa sy raha varegna iresaky ame olo ao zashy raha hania ame ny ao, mila hay zashy mandanjalanja anazy.